تلعب بلانك لمدة عشر دئايئ مثلن كل دئيئة مثلن تاخد فاصل نص سنية راحة وتلعب تمارين للبطن زائد تمارين عشان تقوي كور الحوض عندك وتعرف تستخدمو صح وتشوف انت تحتاج اي تاني